<hesitation> mu cunumi mu cunumi matete li oyi do habezo la'uru ni waati so sunuwo ɓɛ sin-ra hibɛ'a ci'a sunuwo ɓɛsin habezo-na nin waati nɛ lo do la'uru ni zerebe yɛ so sunuwo ɓɛsin-ra hiɓɛ'a lo ci'a a punna ci'a mi fɛn resitasiyon ma po'ɛmu na wa aba we puwo mi nunle aba huwo jo tomu we nɛ aro naso lo habezo so a ji curazi a la'uru be a ma hesin-ra donk wa yi lena po'ɛmu resitasiyon ma shan-na mu ɓa ekɔli tomu ɛnnɛ to bebenu ɲan'anmu to bebenu ɲan'annu matete donk mu a ɛnpɔrtan mu cunumi matete aba habeza a dɛ'a po'ɛmu na mu ɲan yɛrɛ nɛ aro habezo so a faamu curulu a zun wara awe wee mite aro we ɛntelizan